נישט מעגליך אינגאנצן צו פארשטיין א אנדערע קולטור פון א אנדערע לאנד ווייל זייי וואקסן אויף אנדערש ווי אונז און אונז וואקסן אויף אנדערש ווי זיי. סאו אונז קענען נישט אינגאנצן פארשטיין זייער קולטור, אפילו אונז לערנען זיך אויס זייער שפראך און די וועג פון זייער לעבן קענען אונז נאך אלס נישט פארשטיין די גאנצע זאך.